Se no ti deuvi bestie chi ti deuvi? I òmmi? Donca no sò quæ a saieiva a soluçion. Fòscia a no l'é unna bella cösa deuviâ e bestie pe fâ da reçerca, da sperimentaçion, però mi no sò se gh'é unn'alternativa. A l'é unna costion averta.